Perupe kuape jae ko iroi opa oyuaviavi iroi, jakuvo erei mbaeti ko jokope jakuvo ete jaeño ma iroi jare jokope uajaete jaivi ye jaivi jukurei jokope ˂hesitation˃ arire jare amovese pe iroiyeye jare iroi ave